Kua chocolate jaeko ou ɨvɨra ia guiva, cacao jei supeva, kuagui iyapoareta omboyekua, chocolate ikuiva, barra, jare oime liquido, jokoguima oiporu reta oyapo vaera oipotaguera